Kengurular Avstraliyaning simvolik hayvonlaridir. Ular orqa oyoqlari bilan yuqori tezlikda sakrash qobiliyatiga ega. Ularning yana bir asosiy xususiyatlaridan biri o'zlarining xaltalari mavjud.